Nafa a cekiti go nyamunda kan ka woni no faso kura, e li'o oyoye e taccel. Masu kokura waɗe kan woni ɓawo e geboy dundu maɗa ta wasoy e hebai fa gesa nga yehirta ta sodoi e lumo ngadduɗa. A waɗiɗe fu sai kettaɗe ta settiɗe sai ngaɗaɗe <hesitation> kerte-kerte, holla du fecceɗe, ta feccide sai keɓa gande maɗa labunde ngatta ndiyam, ngattaɗe nder ɗum maɓɓa fadda majjum fu tawaa fawiya katene maɗa a watti hite a hubbi sai bila do katende ɗum. heddo dow e ɗe yaha e wara e ɗe ndara e wula fa e fata. a yi'ai ndiyam ɗam e waylito fo, to ndiyam ɗam waylitaake fa a yi'ai gufa. to gufa fun fuɗɗi e rufa fu ɗon hollinta no dunduje ɗen benni sai cuttaɗe ngadda wowru ma. ta wodi wowru e loppirdu sai ngadda fuɗɗa e ɗe loffa sese-sese fa to taɗi fu a anndi non sai tama ngara keɓa e li'o maɗa belkon ngayya sai nyama.